لما نبي نخيط <hesitation> زر على قميص أول شي نجي نستخدم إبرة وخيط نفس لون القميص، نجيب إبرة وخيط، نحط الزر في مكانه، ونحط نجيب الخيط وندخله من الهاردات، نكرر الحركة عشان يثبت الزر من الهاردات- من الهاردات، بعدها نعجد الخيط من ورا علشان ما يتحل.